المعتقد المهم بالنسبة لي هو قيمة التسامح، أعتقد أنه مهم جدا نت- نتعلم كيف نتسامح مع الآخرين، لأنه يساعد على بناء علاقات افضل، ويخفف من التوتر والصراعات، ولما نتسامح نقدر نفهم بعض أكثر ونتقبل الإختلافات. الحياة قصيرة وما تستاهل نضيعها في الحقد والظغينة. أريد أن أشجع الآخرين على فتح قلوبهم والتسامح.